नाइँ कोइ जातका कुकुरको सोवाव निको हुन्छ कोइ झट्टै रिसान्या लै हुनान । जसो हेरिग्या भोट्या कुकुर रिसान्या खालका हुनान, हमरा गौ-घर का कम रिसान्या खालका हुनान ।